चायनीज गेवनां सोय सॉस वापरता तेह मका बाजील्या नुस्त्याक लावून खावपक आवडता। जपानीज लोक टेरियाकी सॉस कर्ता, तेह मका सदाचें कितेक बुधवण खावपक बरे लागत। फ्रेंच रू जे दूध गेवन कर्ता तेह सुद्धां बरे अस्तात।